Koina maive anuk ma lar ma ngir na magit ma, a, artovo nina ava natnat ningang are potei ninga tar la vung vung lma nila nilaun urep. Ataem kondi ot dala lara ataem kondi ot dala lanlan, lara ataem kondi dala lanlan, ikoina tar dala ongor tar ava natnat ma nunila artovo manu nila koina me namur. Urep ma taem u ongor tar a natlik ma nuna artovo me namur, varei nangandi mep, ataem uongor tari ap la va vatna nanatum rap la van la wok, ap a taem la wok rap, anuk uona, taem manum kine anuk ia koina ot laravate ma la van la wok rap vot la tabar u la malu, ai verei nakandi mep lar anum minat la koina vunang ugugu lavan ionge la vok la lilikun la pet me meu nakandi, pi na kir va ongor tar la ma artovo, va ran nakandi mep kirta kona mangit iavot a kati ma num kine na, kine na bar kokono, ati nge ma bala na lar, apa tinge lar atinge ma balana lar, tinge ma nundala na clan. Io tar dala ran nakandi mep a ngir na magit tar dala ongor tar a nanatu dala mar artovo urep ataem a nanatuna dala a van ma artovo. La vot lalo apange a kona, <hesitation> la lopange a kona, la van la artovo. la vot la maravut malet dala kuti ma nundala na community. Lavot la maravut a lotu, la maravut a matanitu la maravut a lotu, la maravut a lar, la maravut artovo. La tarbar malet pa la maravut malet pa na pakapakana kondi tar la lo malet pa a minombo ni la ionge la arartovo atinge tar la turae tar la pakan vanan. Dala ongor tar la ma artovo. tar la re nakandi mep kirta kna magit ia vot kati ma bala na lar. Na ngir ngir na vinavinarum ia vot, angirngir na ia vot pi ma va nanatu dala, dala ongor rap tatar la ma artovo, dala ran nakandi mep, la rap la artovo, la rap la gat a na telek la vung ma nunila na telek, la kul a magit vunang larap la artovo la rap la lolo na telek nakandi. Pima kir la artovo ionglala ka la lo nila inala na telek, iong lala kiral telek mela, dala ran nangandi mep na kakana manga na nuknuk ia vot, lo atinge dala kaianai ta mangana vinarum ta arnodoko ta an nakandi ia vot, pina dala ongor tar ma artovo. Ap lavan ap la artovo tar nundala lar ia arkia, ap dalare mep nundala lar ia arkia, a palpal ia arkia, a malet ia arkia, lar mep dala lopa a minobo mituma ma ngir na lang, kuti ma bala na lar. Nundala na larlar la arkia. pima kirta kona artovo nina va natnat, dalarei nakandi mep nundala lar kir ia arkia. Vunang dala ot dala vabilua nundala lar. Koina tar dala rap dala ta ongor tar ava nanatu dala tar ma artovo tar naronge la lo apange a kona, akona minobo manu dala lar. Nundala lar ia arkia dala rei mep anuk bala na nanalar lik ininge ulik vavangor tar ava natnat ava natnat la pukue pa a na nalar ap ia vot aninga mangana lar. Na u aninga mangana, mangana, <hesitation> mangna family nakandi ap u ongor tar a natum mar artovo, varei nakandi mep a natum ininge ia ta pukue bule num na kana area, ap num na kana area ia ta moniobo kuruai vunang u ongor tarla ma ortovo. Pi na kuru ongor tar la ma artovo, va rei nangandi mep, kir ta kona pupukue vare mep la van kuti ma bala na lar, al ngir ngir na. larla vot la vatatur lamata vunang kirta pupukue. Io koina tar dala rap dala ongor, tar ava nanatuna dala ma artovo urep dala rei narit. Artovo a ngir na magit, makir ta artovo, wa ren mep a ngir ngir na vinavinarum, ar toktok. arnodoko ia vot. A nat lik iar tovo, lo pa a minati kuti, i va papalum aminatoto, pi makir ta artovo. ininge ka u bala balaruai kati ma bala na nanalar, ine ka ia vatatur, dala ren kaule narit, ma nilaun me narit, iong ava natnat narit la taua vakvakuku. La tavua a tinaulai, a nat lik ivot ka ma <hesitation> a a phone narit. Dala mep ame ia ring pa ka avaina ia van ia tovotovo anatlik, avaina arbute pa a natlik, la loi utunge rina enana ap kokono, kir nuna ta, kir ta kokono, a natlika ininge ia vatatur vunang kir ta kokono. Tara a ngir na pakana, dala rap dala ta vavatunai va natnat, dala, dala ben ava natnat, dala vateten la ma ava koke la, ap tar ava koke la, la ta ongor tarla ma artovo. Ma natlik kir ta kokono, ubarat pai ka ap kirta kokono, varei mep antlik ininge, ininga ia krieitim al ngirngir na vinavinarum apa arnondoko kati ma lar vunang, kir ta kokono. Ia lolo na dekdek maive me kokono. I koina tar dala ionga dala toem ava natnat dala vateten kure ava natnat. Hi na inalik ariti? Kuru vuteten ime kokono, ulo apangei ka, va ta vateten i me kokono tar ia ta lolo na dekdek me kokona, kokono. Tar naronge iata nunuran mep kokong ike. A nat lik kiri nunure kokono, ika ininge ia lotar ta ngir na evi kati ma bala na lar, pi ma anatlik inunure kokono ivan ma artovo, varei mep ia lotar anikoina urep ia nuk ta magit ia ravate kokona ia ravate kokono ia kul tar, pi anatlik di barat pai ap kuti dala rei nangandi mep, iaravate maive kokono ma nuna amagit niga ing imaingai? Io a magit niga iakum tar me una? Abilak na nuknuk la vot, la vatatur, ikoina tar artovo ia ngir ma nilaun. Taem a natlik u butepai va vakai ma artovo, tar naronge ia van ia artovo ma nikoina numi ati ma bala na nanalar, bala na lar, a lotu, apa artovo, apa matanitu, ing tar dala re na ngir ngir na pakapakana kondi. Koina maive apa a, a nurnur mep dala rap dala ongor tar ava natnat artovo urep artovo ka ia lo tar a natum ma nikoina. Urep makir a natlik kir a la nunure artovo, ia nunure maive nuna? Ia nunure maive? Ia lan mamai ve? Urep artovo ia lotar a mani, ia nunuran tar ia ing eutun, ia nunuran tar ia ing ekakau, ma artovo, ap anuk ika io enge. Ap koina maive